E wiyde Koppens leydi swizalan, e wodi ndungu e dyiman topol e nder lebbe Maris e Agusta e yiite ladde nder lewru Desemba.